Dastlab shimni dazmol do'skasiga yoyib qo'ying cho'ntaklarini tekislang dazmolni tegishli xaroratga sozlang avval bel qismini so'ngra oyoqlarini dazmollang chiziqlarni aniq qilish uchun oyoqlarini buklab oling va chetlarini dazmollang.